Per nare, vel nare gunche th comid gawa napa ka ni, gyo gidy, tchi chiozy nú th gidy chi gula val rap zanu ma, guty nú ma chi giziab duby nú lama tchi, val’na rap nú th gidy, gidy bni rcaz nú gidaw nú va, gdy criolll rebia, tchi-tchi guty nú lama tchi gizyab duby nú ma lo niz ndáh chi, chi cuenu lanynma quiby nú lama guibi nu, chi gizob nú lama, tchi valna danuun rcaz nu gidaw nú th giny doh, tchi gizinu do giny tchi gut nú giny tchi la axcald ma cazob lo deh, tchi chilo giet ra giny giet ra lá ma, gien nú ma th giny doh chi-chi cald gy ga ni gizyen nú cob loni tchi, cald gy, giny gy gigí ni, gigí zity, gigí xtyaz na comin na oreg na bndax gu na, niini rzal nú lo giny doh, cob lo cob gi gai-gai ra gai ra ni lo zely, purte gai ni, chi ru giet ni cun giny chiru ni gizëb nú ni cald gy, gizëbnu ni tchiru gizien nú cob lo ni, chiru gizob nú ni gai ni gibie ni, gai ni tchi ni na th comid ni rcaz nu gidau nú, danu canu ni gunchenu ni che xtyax, che xity, rathe ca lá ni tchi nix rdaw ni, ni rchiglaza val nare ni va, zë run zacka ni val náre ni va.